Lo más faci es d’echal las patatas al hornu enrebujás en papel de prata. Es custión de pacencia peru en meya ora ya las pueis comel.